Bon be nyiyǝ o ru ǝrɨkǝ a la kaala wɨkpakpǝ wǝǝ ŋle a la kala wǝ́ wɨ láa kaamɨ lǝ̈ láa kala kɔmpɨlee we a la nya o wɨ ke ri pɨ kala lǝ̈ modii le yǝ we kɨtɨŋkǝ ŋ náa ca lǝ̈ kpɛŋ oturu a la kala ŋlë kǝ́ o lóo ko anyɩŋ o mɨ poŋ ayɩrɩ.